foloo foloo wo mu ninsoo le ti, niŋ a n ŋa a je a naa, n ka bori a ma le.